Ma li cani cumùnicanu l'unu cu l'àutru, di chiddu ca pozzu vìdiri, attraversu lu rugghiu, quannu effettivamenti abbàianu... Hannu puru àutri maneri di cumunicari quannu s'avvicìnanu. Cumùnicanu puru quannu accumìncianu a liccàrisi l'unu cu l'àutru o quannu si strìcanu l'unu cu l'àutru. Supponi ca chisti sunno tutte forme di cumunicazioni cu l'oduri.